في الصباح أحب أبدأ يومي بفطور خفيف لكن مغذي، عاد أختار الزبادي مع العسل أو الفواكه، أو إذا كنت مشغول أكل شوية توست مع بيض عيون أو جبنة وأحب كمان أشرب فنجان جهوة أو شاي عشان يعطيني نشاط ويخليني أبدأ اليوم مع كامل طاجتي، الفطور بالنسبة لي مهم للغاية.